مهندس ، دكتور ، نجار ، سباك ،عسكري ، شرطي ، استاذ ، ممسل ، مغني ، قاضي ، محامي ، كهربجي ، طباخ صياد سمك ، سواق ، لاعب كورة ، فنان ، محاسب